Nkele mu aned oda que a'du eny <hesitation> he ba tin neyen ama mu nen me jube pator na pator omu me jube na mbe me nui nma tah ecobashii me papa eji ne mame ji ba yep be le kepanh inke sowor ba tennk be ezar enye osowor me papa ji ojup pator mame ji ogub pator and nkede me jub pator wen ba tan je choir ke yen cambe le meh me reh payen yen be ba yenenga bemu kepang bely keanbe ba au kanong